अब, कोई-कोई जगह की बात आए तो मैं निष्पक्ष रहना पसंद करता हूँ। क्योंकि जब दो भाई की लड़ाई होती है, तो तीसरे आदमी के बोलने से उनका नुकसान होता है। और सब जगह निष्पक्ष नहीं रहना चाहिए, कहीं-कहीं अपनी बात भी बोलनी चाहिए।